אִדָּא כַּאן עְנְדִי שִי צָאחְבִּי כַּיְעִיש נְהַאר צְעַב פִּי אֶלְעֻתְמָה גַ'אִי נְחַאוֶול נִסְמַע לִיה מְזְיָּאן וּנְחַלִּיה יוּחְ'רֻג דַּאק אֶשִּׁי אֶלְלִי עְנְדוּ חִית עְ'יר אֶלְכְּלַאם יְחַ'פֶּף אֶלְדַּעְט, סְנַאכֵּד לִיה בִּאֲנָּא כֻּל שִּׁי יְדוּז וְגַ'אִי יְכוּן מְזְיָּאן וְגַ'אִי נְשַׁגֵּע לִיה בַּאש מַיְטִיחְש פִּי אֶלְחֻזְן, מֻמְכִּן נְקְתָּרֵח לִיה שִּׁי חַאגָ'ה יְפַרַח בִּיהָ בְּחַל נְחְ'רֻגוּ שִי בְּלַאסָה וְלָא עְ'יר נְשׁוּפוּ שִי פִילְם דְּרִיף וְלָא נְדַחְקוּ שְוַיָּא, אֶלְמֻהִם הֻוָא יְחֵס בִּאֶלְרָאחָה וְאֶדְדַעְם.